साल दो हजार सोलह बारेऊ सुचेनो समय, ग इद वैश्विक दृष्टिकोण इस जुड़ाव महसूस लानटोक। जू इद सालऊ कई महत्वपूर्ण घटनाओंऊ पंग पंग दू, जूस विश्वऊ प्रभावित लानलान दू। कुछ प्रमुख घटनाएं जू अंग दिमागो बच। अमेरिकी राष्ट्रपतिऊ चुनाव दो हजार सोलहऊ डोनाल्ड ट्रम्प इस हिलेरी क्लिंटनऊ नेस लानलान अमेरिकीऊ राष्ट्रपतिऊ चुनाव जीतेच। ब्रेक्सट यूनाइटेड किंगडमऊ यूरोपीय संघ इस अलग हाचिमो जनमत संग्रहऊ मतदान लान्च।